که مصنوعي غوښه پاکه، خوندي او صحی وي، نو زه به یې وخورم. دا کولی شي حیوانات وژغوري او چاپېریال ته تاوان کم کړي. خو زه به لومړی ډاډ واخلم چې کیمیاوي مواد پکې زیان نه لري. که طبيعت ته نږدې وي، نو زه مخالفت نه لرم. خو اصلي غوښه لا هم زما خوښه ده.